द जुन्ग् बत्रए जब ए जुन्ग् सुन्ग् क्रि गनन्ग् <hesitation> जिनिस् जन मुजन्ग्मन् न गदेइ जिनिस् जन मुजन्ग्मन् न। गदेइ मेतबुर्के जन मुजन्ग्मन् न सुन्ग् क्रि गनन्ग् मेतबुर्के जन मुजन्ग्मन् न। द जुन्ग् अब्नि मोतए द सुन्ग् गदेइ <hesitation> अन्ग् गदेइ जन ने बर मुजन्ग्मन् न। करुन् गदेइ बरद्रए ज योब्ल देहन् तख मुजन्ग्मन् न। अर् गदे, गदे गदे ज्ब त्इ, कुक् ब गदे गदे म्न् बै त्इ, अर् गदे ज्ब त्इ, द्इ बिद्स् त्स्इ, तु न्ग् बेन् तक्स्न् न्ग् गदे कुअ मुज्न्ग् म्न्। तु न्ग् सुन्क्रि गन्न्ग् मित्इपुर् कज र्नि मुज्न्ग् म्न्, ज्इ <hesitation> कज र्नि न्ग् न्गजुन् न्इ म्न्, अर् सुन्क्रि गन्न्ग् मित्इपुर् कज य् पुल। स् गदे ज्ब त्इ, ज्नि तक्स्इ ब्न्ग्सिन् मुज्न्ग् ज्इ, सुन्क्रि गन्न्ग् त्सिन्स् पुर्क् गदे गदे ज्ब त्इ, ज्नि तक्स्इ ब्रत्र मुज्न्ग् ज्इ, अर् न्इ मुज्न्ग् न्इ, बेन् इक्इ न्इ न्ग् सुन्क्रि गन्न्ग् त्सिन्स् पुर्क् ज्नि ब्न्ग्सिन् मुज्न्ग् न्इ।